ia, aminakà zen̈y tombontsoa ny fihinan̈ana sakafo mbala manta <hesitation> an̈ao zen̈y kôa fa mihinà izy io, izy voasasa tsara edy ai mbala tafiditra tsara zen̈y otrikaina jiàby ilaina fôton̈y tsendriky nandalo môtro zen̈y sakafo io. Fa maharatsy izy ndraiky mamparary izy koa zen̈y matetitetiky izy kà matetiky tsy voasasa koa raha io zen̈y.